Kolontsainan'ny zaponey de olona discipliné, manaraka fitsipika ary olona tia miasa, tia miezaka ary tia miarina, ary olona tia mahay mitady ny vahaolana manoloana indrindra ny toetoetry ny fireneny izay ianjadian'ny horohorontany foana isan-taona, de mahay mikarokaroka.